Obwanyakubaire nensobora kulya ebyo'kulya byo- bye miringo kumara <hesitation> obwomeezi bwange bwoona, nakwenzere kulya ebihimba hamu no- no- no'buhunga obwe'bichooli habwokuba ebyo ebyokulya bibiiri beyinaamu buli killisa kyoona. Nebisobora kumpa amaani mumubiiri bikombeka omubiri gwange, bi- bi- bika kora orususu rwange kurungi rutarakaraire.